Ngënko ngëwíţ nganjá ngí ngujawëna bërëm <hesitation> ţí biwínjí dal manjá ací <hesitation> ngëmpëpër. Ajá ngëmpën pësinc ibëţ ná bërëm ná ngënko yí ngëdee ngí, ná ngëlakocënko unkano nganjá ngëcëlëna bërëm, ngëcëlëna bërëm bandeela.